<noise> kuak aka motlatia o motekteki kipia iklan de omoyeskishti otkatka otppajtiaya nika agua oxigenada nika alcohol pero ashan yietechilia kienme pajtiske tonces sa yitpajpaka nika atl nikan shapon pero inkla kijta nen huei kan no motejtek pues okachi kuali kuika inahual in tepajtiktin ´para hualmaka pajtli para rápido sehuis por que aveces mo huei chihua kan motejteki okachi kuak pia se kokolizkli okachi omo huei chihua entonces okchi kuali inahuak in tekpajti para kilhuakmaka pajtli huan tlaj kijta san chukozhin aveces hasta amikla kintlalilia san izel sehui cuando aka motejteki nikan intejuan kilia amo kikua in chito de lechon por que oara mo huei chihuan amo kikua yetl amo kikua papa para amo mohuei chihuan kan nomotejtek o kan omotlati. <noise>